Ee mi ra wa oghaaph oghaaph ihnam di emoogh ikem esi oomo ihnam di emoogh ikem ebel ehnam di mi amiin, a’ pussy, a’ passy adighi ehnam di emoogh ken na aphogh idum odi amiigha ni loor ku ra tehle boroboroboro but iyaar di mi amiin a'pussy, ghalamo iikpeh odi r’ asiiny ni udipho iikpeh erol mudaadi <hesitation> odi anyu ade ghalamo na usighe apussy ku na aroph anyu, apussy pho opo ka/tue adua egum oman iduon bin na ateseeny ku asighe oman odi ameecom, tutu ra tu osi ude makitonu epe ku iyaar di mi akaraghi amiin ku mi alogh elegh mo a'pussy adighi ehnana di emoogh ikem a'pussy pho adighi ehnam di epel lo aghom, eghiil eghiil re/per ghan esi 1/lo di iduon odi rakiil bo anyu ku edi rakiil ii ude ikem mo odi 1/lo iniin ihnam edini di ke kem ni ephen ude but oghi anyu ke/tue ekem but a'pussy pho adighi ehnam di ude, r'akem ikem di edigh diigu ooo ku na asiiny anyu, ikem mo odi epughan epe ehnam di mi amiin mo emoogh ikem ku ebile etum pa emoogh ni ehnam di oghol mo aghoogh aghoogh pho opho adighi ehnam di awe r'opeghom ghan ken ni ologhiotu Aghoogh adighi enaam di eghiil odi epughan. Nyira ro sighe ghan keeni ghoogh koghi mom itaayah gboogh pho o/po pho yira ro kimoomghan itayaah ku o/zium inaam. Enaam mo ghalamo edikeepe ku na a ḇeni ghoogh pho mo kueẹẹh, kueẹẹh mo phoonooh manyeene eepheen. oooh kuiduon pho na ka ma bilduon pho kua ḏeenaan, ka miigh o phoorough enaam kno kua miin mo odi ateeny ni enaam mo e peh pho a siph loor esi ikem mo aghoogh amoogh bo kuedi a we rosighe ghaan bo ko ghimoom akoni enaam itaayha kuidigh bo kua we rowaghan ghaa boo omoogh ghaani aghoogh phoo pa ologhuabidi. Kuidighi ku a ghoogh odighi enaam di emoogh ikem di ko/otue otoọmaam. Enoon e/naam diogbool mo ootiir ri/ḏiminibagu. Ootiir pho o/pho pho adighi enaam di rebaghaan enorn enaam epe ku edien di ọ diraleghan. Kueeghiil, oye o/lo, enaam i loghan di eeleeny ootiir pho kaporoagh enaam mo i di di di di ooooh. Na ra miin ghan inaam mo meem di o dereghinaan e/pe a/roogho pho enaam mo ephen pho ke peeroogh i noon odor i naam, kuo di agboophaany. Ku roghoophaany, kuinaam di edi ohbopho opoh pho re na ghan mo o phon ootiir, tro tro bo enaam loor ke miigh ophiil o/suma loor esi di odi alegherini mo amiin nynodi, odi katue akiighil a/suma. Ku ehnam mo ephen pho, <hesitation> anyu resiiny ni, ude rekiil ni so otiir adighi enon odi ehlom ehnam di mi amiin mo edighi ehnam ikem edi etiim po obo mi ka kol dien ehnam ephon mo <hesitation> ekparanaan iimi okar oghol adien pho odi ooh ipe ohnu abuen pho r'okol ghan bo ikparanaan iim oghol but idi mi alegheri edeghi ni ehnam ikem ku iraar pho